A, niŋ, i ye a loŋ saayiŋ opitaaloo be keeriŋ ne, i ka taa taanna disipanseeroo to i ye a fenke. mee, waatoolu be keeriŋ ne i buka wolu ňaa soto. donku niŋ dimiŋo ye i soto wo ňaama, suwa i ye neemuna meseŋo ki jee, walla i ye a kuu a ye seneyaa fesi i ye a, a kafu ňonma i ye a siti.